אִלא כֻּנְת מְגְ׳בּוּר נַאכְּל עְ׳יר ג׳וּג׳ דִיַאל אלמאַכּוּלאת טוּל חְיַאתִי נְחְתַאר אלכְּסְכְּס וּאלחְ׳דְרַא וּאלבִּיד׳ אלבַּלְדִי מעא אלכְּחְ'בְּז דִיַאל אֶלדַּאר. אלכְּסְכְּס פִיה כֻּלשי אלחְ׳דְרַא אלסְּמִיד וּאלרִיחַא דִיַאל אלגְ׳מְעַה, כִּיבְּקַּא חְפִיף אוּ כִּישְבַּע וּאלבִּיד׳ אלבַּלְדִי מעא אלכְּחְ'בְּז דִיַאל אלדַּאר כִּירְגְ׳ענִי לִלטְפוּלַה, בּסִיט ולכּן לְדִיד, כִּיעְטִינִי טַאקַּה, האד ג׳וּג׳ עלא בּסַאטְתְהוּם עַמְרְהוּם כִּימְלוּנִי, פִיהוּם דִיפאַא דִיַאל עַאִלַא.